تجيب كنكه أو تجيب كاتيل وتبدأ تحط فيه المايه وتشغله أو تحط في الكنكه مايه وتولع عليها وبعدين تجيب كوباية منفصله وتبدأ تعرف هتستخدم أنهي كوباية هتشرب فيها الشاي وتبدأ تحط فيها كمية الشاي اللي أنت هتحتاجها وكمية السكر اللي أنت هتحتاجها وبعدين تصفي المايه تحط المايه في قلب الشاي تحط المايه في قلب الكوباية وبعدين ت ـ تقلبهم جيدا وبعدين تشرب.